Arannde hiite nge nge natta e suuɗe ɗum, taɗatal waroygo daga tokkuki woyaaji ɗi nge natta nder suuɗe ɗum, taa kunnoto ko a ñifaay, a waɗa e disconnecting woyaaji ɗi, ɗum warta boo no a taƴii ɗi, ɗi memindirta, ɗum ɗon boo mekaanisima wonta ɗon nder ceki suuɗe ɗum.